إذا حرقت الأكل في الطاسة أول شي أسويه أتركها تبرد شوي، بعدين أصب لها موي ساخنة وصابون وأتركها تنقع لمدة ربع ساعة، بعدين استخدم فرشاة ناعمة أو سلك أنظف القاع، لو كانت صعبة أظيف شوية بيكربونات الصودا مع المويه وأتركها شوي، بعدين أخليها تنظف بسهولة. <noise> كذا أقدر أرجع الطاسة مثل ما كانت.